<hesitation> والله اعتقد إنه لا هذا ولا ذاك يعني ما ابي لا طاهي ولا ابي ولا ابي شافيه. لانه أني أحب المطبخ أحب الطبخ <hesitation> وايد-وايد يستهويني بأشياء المطبخ. وايد أحب السواقة وايد تعجبني اركض على الطريق بالسيارة. ما- ما بحتاج لهذا ولا ذاك.